Ah m'é sempre piaxua a atletica e o sport in generale. Pe di anni quande eo zoeno son stæto un atleta ma no famoso. L'artista o diventa famoso quande a seu arte a l'é riconosciua da tutti ma ti gh'æ tròppe attençioin fintanto che no ti meui. Pe mi, l'é megio ëse un atleta.